Tenonde ko ayemongueta ta rari aikua vaera mbae ko ayapota va jare jokogui ramo ko aikuata kiraita ko ayapo miramɨi peguaiño <hesitation> arete esa, esa mbaetɨ yave se amae kavi jokua re ngara ko jaekavi oe se